Mishi i hamburgerëve Nisën me bluarjen e mishit të viçit, i cili më pas formohet në purpeta të rethura. Këta purpeta erëzohen dhe gatuhen në një tigan derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të jenë të gatuar mirë në mes, gati për t'u shërbyer në një sanduiç.